أول شى الصلاة، فرض ربى، ثانى شى القهوة، بس أبدأ يومى بفنجان الجهوة حجى، خلاص اليوم ظبط لنهايته الحمد لله، ما فينى أعيش بلا هاى الجهوة، ريحتها أصلا تظبط اليوم كله، هذى أفضل طريقة إنه أول ما بتصحى من النوم بساويلى فنجان الجهوة وخلاص.